द बत्र जै बए कोर्क्स्क्रुअ <hesitation> वैन् नि बोतोल् <hesitation> लो तनै खोपक् म बदे ओपेन् क्सलम्। त कोर्क्स्क्रुअ वैन् नि बोतोल् लो तनै खोपक् रि बदे ओपेन् क्सलम्। <hesitation> जेरे कोर्क्स्क्रुअ बनेइन् ऐजदन्ग् उद्नि अर् स्तिल्नि ए म बजेउन्ग् बनेइन् ऐजदन्ग्। द बिऔ मन्से जोन्ग् बनेइन् ऐजदग्। जै क जुन्ग् अखैजन्ग् प्रेसर् क्सलम् नने, फीदिन्ग् फीदिन्ग् नने, फीदिन्ग् नने, जुन्ग् प्रेसर् हने नने। ग्रिप् मन्से बनेइन् ऐजगन्ग्, बोतोल् ओपेन् अरव् मन्से ग्रिप् बनेइन् ऐजगन्ग्। द बिऔ ग्रिप जनै लगलग जुन्ग् गौ नि मोदम् नि अखैजन्ग् बोलु हने, जुन्ग् बेखु गुसै <hesitation> बगन्। जैन् गुसै बनेइ लगलग बिऔ ओपेन् अरव्, थोलो गो बगन्, अरव् बिऔ गो बगन्, अरव् बितिने जुन्ग् ओपेन् अरव् बनेइन् ऐजगि।